نحكيهمو فونسي و أونغلي و نفهمهم و عربي أكيد، أما أكثريا فرونسي نحكيه بالكذبذاو و نفهمو، أونغلي عندي مشكله في الهدرا منعرفش ننطق و لا كذا، عندي كننطق نتعب شوي، أما يتسمى أونغلي فورنسي نفهمهم كنسمعهم و نحكي